بصراحة، الشعور هذا عالم حضور حفل الزفاف يكون أصعب، لأن يعكس انعدام الدعم والتقدير من الناس المقربين ليك، أما الج- أما الجنازة فهذا شي خارج عن إرادتك، عادى.